<hesitation> ikyɛng fɛ ba yes ide fok-a-fok amok kɛ kuro ayi. Kuro se nzam-nzam e nro se nzam-nzam e ama kuro ͻng fi ku yet kutek fɛ banet we di gung ice niko, ke angas ngͻn da tse kuweneng ayi ngͻn ͻng itɛrɛk iyɛ, kɛ kuro kunom ites ngͻn ͻng itɛrɛk iyɛ. Ama kuro ͻng fi ku wat kaaki kuro azatse, kuyet kufi kuro ites a yeso. A yeso, banet ngma kusum kazatse ba te iyɛ ni kuro kuyͻng, kuyet ku fɛ fa kakan. Ba tsɛk inyak, batsɛk ibon, batsek inyon nek kuro me yͻng kufɛ f aka kan a yeso a bɛ a zatse mok anɛn yit. Ka ngam tɛrɛk iyɛ mok a bɛ, ba tes ba fɛ nggon ngͻn ka ne n aka bik a jɛrɛ ba ka ne ni rͻm awo. Nggon ͻng ba tes ika. Amatek wu yusufu shim a rawu a maryamu ma fok akyɛ sak fɛ iwu tsim shim kanamang se di kanamang e na kafa ɛ? Se a maleka fɛ ni wu fok ɛ, a bi rawu sok abining wu awo ku yet, kafang fɛ se ne ka yet kayͻng fɛ adakunom se gung ni yit. Mok anͻng fɛ kaangan, kaangan fɛ ren ikyɛng itek, kunom kuyͻng fi ku yet kufi kutes a yeso, kaangan anye gbeb ni kunom e yͻng. Ba shashang ares afas. ba shan nnone, bashan, anet ͻng fɛ da a shan nggon e awo nɛ ma, nggon e da toos fok da ika di ikyɛng natek agͻ wo. Inam ari, ka-ga-acawa yɛt aria ret inam, nɛ nayak, asirik nzam-nzam e mok kunom e yͻng ku yet kunom afa kakan ba ku yet kubene awo kunom afa kakan makiyi kaangan a shim a di kunom e yͻng. Ke ba bɛ ni fɛn kuzing, kaangan afara itusung ikyɛng fɛ ku bi di ta nikunom ku fi tsrsk iyɛ me yͻng. Ba sok ni kuzining, har kufɛn kusͻk abe faa, na bat sin tusung nkyͻrͻk nek kunom e yͻng ku fɛ iro ites ada yit a yeso.